في العام الواحد نقدرو نقولو نقرا زوج كتوبا ، و اللي قريتهم قاع حياتي يكونو يفوتو العشر كتوبا ، و مايفوتوش عشرين كتاب ، يعني اونطر عشرة و عشرين